أعتقد يعني الإحترام هو الأساس، لإنه يبني لعلاقة قوية وصحية، بدون الإحترام يعني حتى الحب ممكن يتأثر سلب، فالإحترام يعني يعطي قيمة للآخرين ويخلق حتى بيئة <hesitation> آمنة للتواصل، الحب جميل ما إختلفنا، لكن الإحترام يجعل العلاقة تستمر وتنمو، بالتالي الأفضل إنه نحجج التوازن بين الاثنين، لكن الإحترام طبعا يبجى هو الأولوية.